ⵎⴰⴽoⵔⴰⴷ ⴷoⴱⴻⵉⵔ, ⵍⴻ ⵜⵙⵢⴽⵍⴰ, ⵙⵢⵍⴼⴰ ⵜⵀⴰ, ⵎⵡⴰpⴰⴷ ⴷoⴱⴻⵉⵔ, ⵜⵀⴰ ⵡⴻⵏⴻ, ⵡⴰⴷⵉⵔⵉⵜ, ⵜⵀⴰ ⵡⴻⵏⴻ ⵢⴰⵔⴰⵏ, ⴰ ⵢⴰⵔⴰ, ⵀⴻⵍpⴰⵔ, ⵢⴰⵔⴰ ⴰⵣⴻⵔoⴼⵉ ⴻⴳⴻⵏ.